N'yiraah ,n'va uwi,n 'bonu mi nse nsunh de'o ce'uh.awe urasiro a we de ce'ura ,a'o we nɛɛ diro bee ra.